Mi yeloto mi So tawii e kala ngal ɗiɗi, Mi waɗataa jaɓde waɗude pizzar, ko nde o waɗataa njiddaade baɗɗo tigi, kadi pizza waawataa foti e ndiyam e kadi miɗo njammbude nguurndam goɗɗo.